Kwama mabe tiyangu ani yiw’u ke nang fwadu, ke nang delaki nu kine min naba kitule yinu we lokitule wu ane ni a yimbe we ni kune a yame nima kumbitu fantiyu dangti dangti nibu ki yalu ko naba kitule niwu a wulbu taye, nin la nibu na bwen, yinu naba miso a nwe we ko nibu kima kwariyu yuraba? a ta ware kobe chi chibe ninnu Kebu nimu a billiri mu a yiko nibu kwartabu, ka tiya tila nibu bibe be nang ni chinchi kata labe be nan swan chinu nibu bibu a be wukafi a kunin, nibu ki yalu ko kangle, maichi a be. Wuka bwe nawe nibu ki yalu ko kwallare, yo chiya be a be kini kweretichiyu ti kulin kunin chinu ko be chi chibe kitule. Wuka naye dinkini kwallare ayi kitule ko tiya. Koka swika naba diyimbire, a kwal tile nibu bibu kini Kwang a kau ki dubu niba swimu ka nubu di yimbirim, yini naba ki tule wu yiwu niba yokimewu ng kwamananniya Yonge, ng ke ni, yinu ng kwama yo, ko kenang delakinu, kenang sikinu keninnang sikati nu tikinin nibu, ninna matuchi. Ka dela dinkine yiwu ka nang wuwule niye we timu a ne niwu kwama nibu yiyewe, yinu kwama niniyiwu dine keniya nin swedu we titinitu nin ma nangin chiretu chitu niyang ku a da ni maditu ng kwama ka makanidu, kang ku ni kima chiye, ni dodi yi, kamwan fwa kere ni dodi yi, kamwan bau naye ni badi yi, ka chi ki bune ni fwadi yi, ka chitu ki bunu yinu mwan fwabu kini yiye, aneni ka yindu ko chitu kimanitu i yewe, ka nibu bibu a yim yinengin mu ng ya fina di chiye yinu ki badu ka swan chitu ki manite ka bi numwan fwadu kini yi, nan yo manyi mi kwama ni yi keni mang nangange. chitu we nabwen kasino kada wu mwan yo a longe, kasino yibe, kasino kwanti, kasino siti ng kwama a yo yiwu mwan fwa chimindu keng chiya nwe. Bwesimu nibu kibidu kilewe titinitu ane yiwu chiya yimewe, yinu yo ta bi a mwe ki kwedu a kun yayu ki yade ki nwe chitu ti fwaditu ng chi ki yin tidu ko yiwu nang yiwu kwama ni chin ti fwade, fiko ng chi ki miyadu, ki miyadu ki nwedu yinu ki sikadu ki kuudu chi nibu ki made, yo bwesima a mwe ki dwiyade, kaku chitu ti fwadite, katu turadu turane, nan chi ka daditine yinu

Ki da yi ki man kifule, ki da yi ki man chi a dabe, yiwu ng kwama ale ane yiwu, yiwu a le aneyiwu le bewe a neni kwama kowe, a ne niwe ditin kwaman didu ka yidu ko kwama nibu kin yiwu ka fwan yam keka ka sikadu to kini keko ka ka ban naye ka mwan yale niye, dinbitu nibu kiyode kin ka nan wuwule yiye, wu ka yodu kong kemi, wu ka yodu ko nemi wu ka yodu ko temi wu ka yodu ka batuke wu ka yodu ko ying ng kwan ka dinbi titu ng kwama yoi, yinu ng kwama yo keniya nin yala nibi kin ng kawure ka yintu dinkinu, ka kwama yobu yiwu ni fwa yame, ka ng ku kemo yaka yara lange, ka kala kirange, ka ki yada a ware wu a lebe mwang fwa kimindu wureni, nanyi kwama yo ko ka nang wu wule niye ka fwa yamu ke nya nima dimwaru we chitu yaka fwedu a lebu nima dimwaru we niwu niyang ku ki yadu a lebe, yini a ni ni yiwu ni fwa yamu ke niya ni mwa nibu bibu ng chiya kileti ng chi a nwebu yam kwamame. Ka chi no nang kidaugu niba be nimine kini yam kwama mangu, abe kini yi, abe miya, yiwu ni fwade ko ke niba ya anang nwedu yi kitule yiwu kwama yo ke niya niyang kine yinu ane chiwu a la nimin yi kitulewe yi kitulewu nang yiwu kwama di swang kute. Ka biu kanang wuwule niye ka mang ma yile, ka mang ma chiya dange, ka chiya dabe ng kawure ka fwadi nab, nab nab kini chi ka matu we titini te yiwu nau nisin kwama, yiwu nau ni turan nibe, a no dabi yiko. Ni badu yiwu kwama niniye nima nangangi kin we ware da, ni ma nangangi kin tiyangu kwama ki badangu, ni ma nangangu i yang nibu ni swedu ware n tikini chi ka nwe tamangu ka yidu ko uwane chi ki fwada yiko a lim, uwane ubaiyim uwane ker kinu a lim uwane ng ke niwu mang kode dine kifwaka yam biba limlinme ki fwa yam bibu ka bedu kini fiswa lime ki fwa yam bibu ka yodu nika cha kaku, ki fwa yamu ka ni niwu su fure keni aya aya yayu ko we tiya. Ngu a lengu, yinu yiwu ka mun badu mwan ya kike nibu ki miya mindu kini yi. Yiniyu we nabwen nan yo kika ng niba dange yiwu kole a dakan yiwu ka letu yiniyu ng kwama yowe titini timu ng kwama wa yo yinu kina yim dine kiyo nimin ke niyang si kin ke niyang dela kinu. Ng kwama a yo tibe betu nwe yinin wu, yinin wu tiyan gu ta nwe min fwadu yangu nang yiwa lime, yinu ane yiwu a lim a lami yiwe we. Mi gau kwiye kini yi kitule nang yiwu ka sino mang yadu bwale a ne mang kodu nang yiwu min sikandu tikini nibe, nang yiwu Mi yalin kwama, nan yiwu mi bi kwama kiyo delakuwe lomi ti bwesimu ti naye mi ti kalminu tibitemi tibinemi tikini nibu nabwen. Yi nang chi ki makani nima fiswe lime, yi nang chi ka yode mwan doniye, yi nan chi ka yodu mang ma chitu a lelei yinu nibu ka kuwedu ka yuidu ko <hesitation> wane yiwu ki fwade nang wu yiko a lim chi ki chirede a lim. Bikamu nibu kikangu ka fwamin yamu we yiye, kiladu mwi niba yo kwada, dine chi ki chirede a ne mwang nwedu, a ya ng ke dine ng kwama yi ko ni fwadu yiko, aya baku nurang dine ng fakware a le tibe a le nitu nibu nabwen kifwa yam bibu dabume, nang yo we takida kwama we takida Amos keraku yita yaraku yita a yi ko nibu buramu aneka ya yayu ka keby kini bwanuchi yade chi a mwintuwe ka kekadu, ni a neka kedu ko ta ya yayu ware sai kang kin ti fwa yamu yinu ng fwa kimin chita nurmuni aku chitu mwan fwatu a lim a da ta yaduwenge, yinu ta ya yayu. Aya chitu mun fwada yimoti a limbe, ka chitu chi ma fwa yimoti ng ke chi ni kibadu ka nwede ni a ne ka kedu koti ya yayu ware. yam kwamamu a miya nimin kamin nan mwan ya yayu tikini ni a mwintuwe. Ta ya yayu we ware da ta ya yayu wu kawure kibadu miming nwe tamang mun mwang nwe ti tamang yinu yayu chire lindu, kani mu kane ane ni mudu ane niwe falangu kinangu a mubu kanu. Naba biri a yi ko kanibe ni swenge beni dokatimi, yimi ni yadu nima nanangu. Kasino mun ma nangang kuwang mun bani, kasino mun michi mun bau nibu ka tanu, kasino mwan yadu bwale mun bau nibu ka tanu, ka nanwu wule niye kibau keko, ka nan wuwule niye ki bau niwu ka fwa chiwu kin ka nwedu yinu ka yadu ka madu ke bikini chaku kakangu e fiswe, kanang wuwule niye ki badu kin kama chitu a dai yinu chita da titu ni mwedu ni fwada yi ka ng kure we nure yinu mwan fwada we yi, yinu niwu ki nwede ka yin du kilaru ki chitu mu fwade we di lenga kichitu wu a dakana, kichitu wu nang ware nibu ki bada, kichituwu eka bedu kinu mun kika, kichituwu ka bedu kini yayaka, kichituwu nanchi ibu kibadu ka nweda, ka nan chi nibu kibadu ka nwede, nan chi nibu ki badu nibu ka mada kichitu ng kwama mani nimin koka niya niyar yayu we duru, ke niya nima chita datu keniya niyang sikinu, keniya niyang ta ware dab, dab, dab tiyang kwama kibadangu. Kani yade ane chika fwar niya titiniyewe, kani yade ane chi ka buni yewe, bingan yu a le titinitu ki kangu, dinu chitu nibu ki fwada yi nibu ki chibe nibu dine chitu nibu ki fwada yi aya ka kanan ule niye. Ki fwa chi wa dakane a neni ka chi kekowe, a neni ka nwe kifwi ni kekowe, ane ni ka mwe wu kani min tikwani yinu ka yi du ko <hesitation> wane a mweni tikwani m mim mwang nwebu tamang kini chitu kina fwatu nan yi man yi mi yimi a lim, dine i ka yodu mumang chitu nibu kanwe tamangitu mumang ma chitu nibu kanin din didun, nibu kanin nangang nwan madu. Nibu nabwen we timu kikangu nibu a Kebu chi dine chitu chu kifwada yi chi, dine chitu chi kimadi, dine datichi a lebu, tikuran chitu a lebu. Yi kwama nini yi ale ng chini nibu chini nau nibu ni kaimu, nibu tikurau chire tu kiyodu ng kwama a nwebu tamang, nang chi kiyodu ki bedu kini bingaiye, nang chi kiyodu nibu a mabu fiswe limange nang chi ki yodu niki swedu tikini nayeko kaya yaram, ni ki swedu ti kini keko, aneka sikadu, ni swedu tikini keke neka ma chitu ka cha kafu tu, ni kile buni. Wuka ne ni dine chitu kifwada yi, wukane ni kibwadu dine chitu kina fwa yi, dine di ditina kayan ka ng fwanimin yamu ayiko chitu mwangfwa kiminitu ka kebe a mwin tuwe k- ka ma chi ka ku di nang yi nibu ki yi du ko yiwu kwama niniyewu a nini dine ni mang yam biyu lim ni fwadu chi no dokadu kanan wuwule niye ka ku chitu a datu. Ka nan wuleniye ka ma du nibu nabwen diu a kwala fiswe wuyile we loni chiyu, we titinitu we neloti chiyu dine iri yamu chi kifwada yi chimu ki chireda a limbu ng kwama yobu ko ni fwadu yuko, a ya fakware naba yange naba kisumiye nan ni kibedu kini kichitu wu koke niyang ya yarakike. Aya kwama ki gaunidu Kwang Kwang tiyangu di kwal kinu a miyanimin ko ni swe ware kai a wulbu tai niwu ki kudu ane mang wul tai kwamayu. Aya ka ng wul tai niwu mu kude, mwan wul tai kwamayu a niwuwu kiwul ai ni ki wul tai kwamaye nan ni kama fiswe lime. Ni mwa yadu kin kechi ka ya mu yi yame ka yidu ko munin wure a kani a yiko munin wure a yung ng kin kiyung mindu kin aneniya la kinewa, yinu we titunitu Kwang ane nu ka yidu ko kilachiyewe, niya lachiye ka te wuduwe, yinu keku kang kina mani minangu nanye time bweko a be bwa a yuni we tikuritu chiretu, yinu a nini yiwu ni fwadu ke niyan dela kinu ni fwadu keniyang sikinu ni fwadu ke niyang fiswe lime we titinitu tikini kanang wuwule niye.